لا ما اغيد لان الشي من ناكلو كثيغ نضوج منو وما بعد يعجبنا لان فترة طويلي فاحب انوع او يعني اغير بالاشياء الاكلا احسن من نظل ناكل نفس الاكل دائما دائما ويعني مرات ويحد يعجبو يغير بالطعم وبالنكهة مال بيتزا او الموطة